Maromaro roahy ñy karazany ñy zava-maneno azo tsofy: -Misy ñ'atao hoe trôpeta, <shushes> ao koa ñ'atao hoe sajofone, ahitatsika an ro torambony, misy koa ñ'atao hoe foliky ahitatsika klarine, ôboe, basôo, ahitatsika ñ'atao hoe hôrina, maromaro koa ñ'ahitatsika ny ñ'atao hoe tiba ary farany zany ñy dijeridy ino <shushes>